Ny fomba fifandraisan'ny vorona angamba no fomba fifandraisana anisan'ny tiako indrindra an, satria an, zareo rehefa mifam- mifampita hafatra an, dia amin'ny alalan'ny hira. Mihirahira ry zareo. Dia arakaraka iny hira iny no ny dikan'ilay zavatra tiany am- hiampi- hiampita amin'ilay vorona hafa hoe miaro ny toeram-ponenany ve izy sa mikaoty <hesitation> > vorona hafa hovadiana ve sa sa ahoana. Dia ankoatra an'izay misy ny mihika, efa tsy tsy mihira intsony indray izany izy fa mihika. Dia ireny ampiasain-dry zareo rehefa misy loza manambana na loza akaiky an-dry zareo dia eo ihany koa ny fambara amin'ny vatana. Ny fomba fihetsiky ny elatra, ny ny rambony.